Mbáá, mbá ginitsu rí nacha̱, mu̱thá rí na̱cha̱ igu̱ma méjúúnꞌ rá, aan meda yaja itháa̱n rí míŋuíí gii̱, <hesitation> ikhaa rígi̱ phú nacha̱ magoo ma̱gu̱ma rá, para tsú nakáñajunꞌ júbá <hesitation> nagui nguájma nakhui̱ jamí xúkhu máá ra̱mingíjiúúꞌ matsígaa̱le mangaa. Ngaa̱ xúrí nagu̱ma méjúúnꞌ rá, pu rígá máá naninu̱ má majan jamí rígá má xúwáꞌ rá, naninu̱ jma̱a yaja niꞌgu̱ igu̱ma yaja rígi̱ jamí xúꞌkhu̱ má nati nagu̱maa- nagu̱maa- meda rígi̱, jma̱a awúún má xúwáꞌ eti̱ yaja rígi̱. Ikhaa rígi̱ rí naa nuta̱mi̱ꞌ náa̱ ejui̱i jamí nagu̱ꞌ jamí xúꞌkhu̱ má awúún má yaja rígi̱ ma̱goo ma̱ti <hesitation> iná áwáꞌ itháa̱n, xúꞌkhu̱ má ma̱goo ma̱ti̱ cháꞌka duun murí ma̱ꞌni ndasku̱ꞌ tsú nani̱gu̱u̱ꞌ jma̱a duun. Naguꞌ inuu e̱jui̱i yáá ma̱goo mi̱ꞌtsu jamí xúꞌkhu̱ má ma̱goo mi̱da ixúꞌ múrí nadxú-ithiajun.